Eee. oo ondi wete kutya onkalamwenyo kungame otandi shi zimine kutya ohayi ohayi ohayi ohayi kala unene ondhigu ngele omuntu to koko. omolwashike mbela tandi tile ngeyi?U- ethimbo wali. ethimbo omuntuu wuli okanona iho kala wuna iinakugwanithwa oyindji. Ashike sho to koko owuna iinanakugwanithwa oyindji. owuna iinakugwanithwa yoku ninga egumbo lyoye ngoye mwene. owuna iinakugwanithwa yoku isila oshimpwiyu ngweye mwene. owuna iinakugwanitha yoku sila o family yoye ngoye mwene oshimpwiyu. owuna oshinakugwanithwa natango shoku kala wa tala kutya uunona mbuno otowu kokeke ngiini. pankalathano nopankala nopankalo yoku kala na tate kalunga ndele kashipu kaa nee. Oku kala ashike omuntu omukuluntu wuna iinakugwanithwa mbi. owuna oshinakugwanithwa shoye ngweye mwene. owuna oshinakugwanitha shomusamane goye. owuna oshinakugwanithwa shaanona yoye. owuna oshinakugwanithwa mo society m- momudhingoloko moka wuli. owuna oshinakugwanithwa natango mo family. tashiti onkalamwenyo kungame ondi wete kutya ohayi kala naana ondhigu. tayi ende ohayi ende tayi tayi dhigupala. Ethimbo sho lyuuka komeho ohayi ende tayi dhigupala. Unenene ohayi ende tayi dhigupala ngeyi kutya thimbo limwe ngaa wuna uun- ngele owuna uunona megumbo. ngaashi kwali manga inee hokanwa. okwali hatu vulu oku kwathela aakuluntu yetu miilonga megumbo. ndele ngaashi paife nangame ndina aanona nge nani onda tegelela uunona mbuno ndiwu kokeke Ndele tau hokanwa tawu ningi omagumbo gawo. natango tandi kalapo ishewe ongame awike ndafa kaandina uunona. tandi tameke ishewe oku longa iilonga yandje ngame mwene. tandi tameke ishewe ndi kale ndili ndili megumbo ashike nomusamane. onkalamwenyo ndji hu kala wuuvite wafa wuli ongoye awike. molwaashoka aantu mba wa kala nayo nando aanona woye wmbu wu hole oto kaadha nee waaheli pungoye. thimbo limwe uunona otawuyi ondjila ndji noho inoo panda. thimbo limwe ouli monkalamwenyo ndele natango shampa sho mulipo aashona muli mo family mwa valwa ku meme gweni na tate goye. ohamu kala ngaa muna ombili sho mu- mu- muli aagundjuka. Ndele shampa waadha sho tamu koko ngeya otokaadha aantu omazimo itaga popi. uunona itawu popi. aakuluntu yawo ihaya popi. mbeya ihaya iyende na- nangandi. nguno iha iyende nalye. nguno ota vulu ashike oku kwathela okanona ka- ka- kamumwayina ngu eli ngeyi ena oshimaliwa. unene ngaa aantu mba yaana iiyemo nenge inaaya longwa ohaya thininikwa unene kongudhi moofamily. Ohashi ka kala shilipo ngaa nge. onkalamwenyo Kayili nawa lela ngele toyi pombanda kaa. Ngweye natango opena natango oshitopolwa shiya thimbo limwe ngaashi nee omuntu ho longo. oto longo nee. to yi- toyi mopenzela. to penzelwamo miilonga to ka kala wuli megumbo lyoye. Oshitopolwa shono natango ohashi vulu okweetela okukala sha ninga onkalamwenyo ondhigu molwaashoka ohashi etele omuntu uuwehame wulipo wuuviite ngaa kutya ngaashingeyi sho ihaandi longo we iiyemo otandi keyi adha we peni ngaashingeyi sho ihaandi longo we. shiya otandi ke shi ninga nashike. aah sho hashi eta natango aantu oyendji yaka kale oonkalamwenyo dhawo dhi ka hulepo mbala shi vulithe ngaashi kwali shina oku kala ngeno. Okutya ashike paufupi. onkalamwenyo sho to koko nuudhigu ohau kala owundji. Inshi fa naana sho wa kala okanona. omuntu wuli mesiloshimpwuyu lya meme goye. kuna naana iinakugwanitha oyindji. ndele sho koko iinakugwanithwa oyindi. kehe shimwe osha taalela komapepe goye. Ihashi kala oshipu kaa.